Pua kauk ma maiñ landach pu nimix por ke jui ngjai se mejeu y batseiñ kul'us ngjai bakat pu ringiaut y pu rigniaut kauk bien tuts'un y pures kauk ngjai mas ngjai landach nimix manamei y napu naru pus jui, jui maiñ jai la'u ngusaung but pures maiñ landach ngja par munumei y pun la'u ngusaung but y maiñ kuande peruk munuba mas nguba'au jai ngul'ue bakatau nguang pus maiñ jui pu nama punu bam y pure kauk ngjai ngjai mas landax manumeik per koma maiñ maiñ ngjai bien ngjai bien ngjai ya mas ngjai chu ngjai mas kingie nan'eje lamejeu pus ya mas ni tuju'u munumei naru por ke ya em kingiep nan'eje y si liljiñ ni pep mbajau ni pep mbajau su'ua manatsu'u pures kauk ya ni pep tumei naru per si lem ba landach per ya ni pep tumeik larut chumani kauk ya mut ndeu mas ngutue ngul'ue kuam kupjema pus kauk tumeik larut bien majau pu lanu'ut ngusaung but y maiñ para talun manaljun pus maiñ ljun per sania nikiajau o sania nan'u mananaun pu talun ya jui ya bakut ya napu naru ya y maiñ ya ya ni pep ni pep ma mbupjen talun napu kani nan'u y nikiajau pures kauk lanu'u bien li'iajaun maiñ naru par kua manamei si li'iajaun.